Alura i dizu: a ciau, coume stas? Co ses co ti si a la festa. Al e tanti ani che t'avìu pa pi vista, coza fas ël la vitta? Ses mariate? L'as d'maznà? Coze parei